العطله الاسبوعيه المثاليه بالنسبه ليا وهي من اللي نسافر لشي بلاصه بعيده بوحدي باش نكتاشف مكان معين اولى بزاف ديال الامكنة والسفر بوحدي يعني كيعجبني بزاف حيت كلقا الراحة ديالي وكنمشي فينما بغيت ونرجع وقتما بغيت بدون قيود